غاح اعتمد على عدة طرق حتى اعيد تركيزم مثل اغير نبره صوتي او انطيهم سؤال يكون خارج الدرس مالتنا او غاح استخدم قصة قصيرة ، او استخدم لعباي لشد الإنتباه وعن طريقها ممكن اسأل سؤال يخص الدرس مالتنا.